Ny fahasamihafana mampiavaka ny saka amin'ny alika de ny saka kely kokoa raha oharina amin'ny alika, ary koa ny saka azo lazaina hoe madio kokoa raha oharina amin'ny alika.